Bokko, kabiije, tasba, follere, be ayoyo, gabai, follere be alaiyaho, haki nyebbe, hako citta bodeje. Do pat haakoji on je be defata ha lesdi am je al'ada himbe lesdi am. Be do defa ha chi'e ko ha babal nyamugo ngam himbe soda nyama. Haako mai pat beldum masin sakko to be wati kusel ko liddi be kaute jamanu ha nder mai do vela masin himbe do nyama do nana beldum majum.